जब मैं उदास होता हूँ न तो मुझे पता है। कि तेने मुझे कैसे हँसाना है क्योंकि पहले भी तूने ही हँसाया है मुझे।